نعم دراسة الآداب هي حاجة مهمة باش تقرا تاريخ، شعوب، باش تقرأ لأشخاص تاريخية، <hesitation> باش تكون عندك فكرة كيفاش كانت -ال- <hesitation> الأزمنة، وكيفاش كانت العصور السابقة بالعكس الآداب مهمة، مهمة، وهي <hesitation> يعني ما ننجموش نقولو اللي هي خايبة، والا ما ننجموش نقولو رياظيات باهية، ولا الإقتصاد والمالية باهية، والآداب لا بالعكس هي حاجة باهية.